أنا أفضل المؤونة لا تنضب هي البيتزا. لأن البيتزا تنفع في كل الأوقات. وسواء غدا أو عشاء أو حتى كسناك. تقدر تنوع فيها خضار أو دجاج أو لحوم أو حتى بيتزا مارجيترا البسيطة بعد البيتزا تشبعك وتصلح في العزايم والجمعات. أما الأيس كريم لذيذ وممتع خصوصا في الصيف ده ما ينفعش كوجبة رئيسية. وراح تمل منه.